So ni mi wodi inaare soraata nyamunda e nder leydi am, mi dafai nyamunda wuro kaama nyiri tsariri, nyiri biski, nyiri marori, e li'o ɓokko, li'o kuɓeeje, e li'o folle haa e li'o taɓasa. Nyamunda diiwal Afrik ni sak.